Kam katër miq të ngushtë, secili me një moshë të ndryshme. Njëri ka ventotto vjet, një tjetër trenta, një i tretë ventisette vjet dhe i fundit ventinove. Ne e njohim njëri-tjetrin prej vitesh dhe gjithmonë e mbështesim njëri-tjetrin.